Ny zavakanto raha amy fiarahamognina da manabe vôlohagny amign'ny alalan'ne hira, esia koa ny fialaham-boly amin'ny alalan'ne dihy na fampisehoagne zava-baovao, ny zavamisy, amin'ny dihy sy hira aby izagny <noise> fa- fagnampitagny ny hakantogny zavaboary koa, na akogny amy sary hosodoko regny zagny.